آي أحب أسمع أنواع مختلفة من الموسيجى، أستمتع بالموسيجى التجريدية العمانية، كيف بعد أحب البوب والهيب هوب، وأحيانًا أسمع الجاز، كل نوع له جوه الخاص ويعطي طاجة مختلفة، الموسيجى بالنسبة لي وسيلة للاسترخاء والتعبير.